जमिनमे रहनबाले जानबरमैसे हथिया सबसे बडी शरीरबालो स्तनधारी प्राणी हए । हथियाकी बडी कदकी शरीर, बडे बडे दुई कान, एक लम्बो सुँड और दुई लम्बे लम्बे सेते दाँत होतहएँ । हथियक शरीरमे गजब मोटी खलरी होतहए । हाल विश्वमे अफ्रिकाके जलामे पानबारे हथिया, अफ्रिकाकी जङ्गलमे पानबारे हथिया और एसियाली हथिया करके तीन जातके हथिया अस्तित्वमे हएँ । पर अभए तमान ठावँमे हथिया लोप होन लगे हएँ । हथियनकी सरदर आयु ५० से लैके ७० वर्षतक होतहए । हथनी २२ महिना गरभ हुइके तओ बच्चा जलमात हए ।